Joo caa a chi un na cahin ahan iyoo ujun quɨvɨ ta ve bao temazcal cha tu hueso quiti ujun caballo quee nuun para quemar vinquee re para moler ta quivi cachi a ndio a tu a tu modo yee nduvaha nunaan para picar tacan chi medio muy venenoso cuu quitian sivɨ coralillo tu va ra ndio tu ja tuci ia ndicoo caje yi venu na cae quiti a ca chi eyoo ujun janiaha ian e te cajian quiti ndee ca cu cuian maan si que quiti quian va va ca ra ndio a tu ye ndio nda nihin tahan ve chi io ujun iyo va io veneno cuu ta chi.